والله هالسؤال يدوخ الراس! لكن يا طويل العمر، اللي نعيشه ونحسه بعقولنا وأجسامنا هو الواقع بالنسبة لنا <hesitation> إذا كل شيء حولك متناسق ومعقول، فما فيه سبب تشك فيه <hesitation> ولو كان محاكاة، وش تقدر تسوي؟ أهم شيء تعيش حياتك وتخليها زينة، سواء كانت واقع أو محاكاة، <hesitation> لأن بالنهاية اللي يهم هو شعورك وأفعالك.